अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष यात्री एमटीएलबी। <hesitation> ब्रह्माण्ड में ह्वा में उधनो एक अलग वाक्यो एक विज्ञानिक। ने भारी कोइ है यात्री ऊपर उधनो तेरे भाधनो उतारे में। समय सीमा रहवे कि खानान की वा पर धरती पे वापिस। पूछे नै ना समग्रिका जय चे लम्बा सामी टीके नै पुरा। उनको नी वेपर ने पदे ते जो सामी ने अवेस्क्ता अनुसर। चिज़े ने इस्तेमाल क्रे चे तोदिन जय नहि स्कख्त चे।